Ave, la Estoria d'Israel, pos comu Estau moernu, emprencipia nel mil nuevicientus i quarenta-i-ochu, peru pahi comu un ententu d'ocidenti pa acallal la su culpa i la su concencia tras delo qu'aprepararun los nazis. Peru tapocu no está mu craru si la genti qu'ogañu es Israel pos es que sonin israelinis o uropeus de religión judía. Más que ná pola horma de portal-si colos vezinus, qu'es como que mos sona d'Uropa.